Gny ilà gny fanapaha hoho. Raha regny tsika olombelo tsy soa laha lava hoho satria maloto hoho io sady la raty tarehy hoho io laha lava. La fanapaha hoho amizay alà ho fanapaha azy, sady reny koa zany mba tsy mamparatsy raha rey, tsy mandratsy iha laha manapaky azy tozay iha manapak'azy amy lamy.